رح ننتظر شوية نتأ- في عزمة الخالق، نجيب شوية شهد- نقعد مع بعض ونحكي مع أنها تنفسني شوي، تعرف على الناس اللي حوالينا ونشوف ونتعلم منهم شوية حجات عن اللي عم يطيى حوالينا، نعرف شنو الحاجات اللي تفيد في يمنا وشنو نتعرف هدك اللي تكون باهي الحياة.